Қавиирода дар бартараф кардани мушкилот нақши муҳим дорад. Вақте ки одамон бо мушкилӣ рӯбарӯ мешаванд, устуворӣ ба онҳо кӯмак мекунад, ки роҳҳои ҳалли нав ёбанд. Бо вуҷуди душвориҳо, қавиирода инсонро ба мақсадҳо ва комёбӣ мерасонад.